Íní ákpébá ní námámkpó mmésé ñsùk má ñdáyá árùrù ídáb ádé ékámbá mkpó k’idem ágwò, ámá siak áná ádáyá ákpómó sé ké féhé ádùk ùmí áféhé ádùk ùmí áfehi ádùk ùmi ádò, ámá siuk ánáyá ínùòd áfò áná ásùkó áfò ánùn ákéré mkpó, mkpó séfo ké kékéré ùgwémé ákpómó sé áké féhé ádò ánà ánùñ ùgwò áfò ábó émém, iwùò áfò ásùkó áná. áfò ánàñ ádáyá, ámá dáyá ádémé, kperé áké kéré mkpó, sé ákékéré ádò ùwù téyé ábá, mkpom. mkpó sùk’ùfáfáná fién íní ádé ámá sùk asíùsùk áná ádáyá idáb áděmé, ákpómó. Mkpo ádé áná tùré ídáb ánéké áfón k’idem ágwò áfón ánám ígwò ágwò ánám <hesitation> ídáb ánéké ádé átiáá étí mkpó k’idém ágwò